Eh madxíduhu yáhgarah este núhunnuah, pues ni náharah yáhgarah nin náhra frutonraa nin náha madxíduhu yáhga mangu, lac han náha tuhbi, tuhbi yáhga núhu. struhungahn, la mayoría en garáhran, shtruhungan color gris, nuhuan batahga batahga núhulin rah, batahga dxiahgachxí casi casi sienmpre gahcan este nagáhaa. pur hojara nin núhuhan, ojal yíc núhuan, ya chin este tidxi dxiáalag porque este dxiáa, chxí chxí dzalóho cuéhen núhunrah dzigah dzi butonin nin gahca despues. tuhbi mangu, riáhara mangu gu´dzi, núhuran mangu nagáa, dzichxí gahcadzanuh yahga, yahga narasha, yahga narasha náha tuh tuhbi yáhga guróho rahca yágachxi. nagáa shbatahgan, dzichxí gahcadza shbuéhetehen este shbuéhetehen dxiáa chin chalóho dxiábah dxiáayin nin nahpan riáha riáha narasha lóhon Dzichxí gahca núhu este yáhgaraa nin náha madxídu par este guináha jóscah tuhbi yúhu nin náha madxíduhu núhura palmerarah láhan dzín náhan tuhbi yáhga tuhbi yáhga róho. naldáh shtruhungan desde lan guéhetah, níhin róhon per desde, desde rahca biñíhin dzérohon dzérohon, rahcan yáhga róho shín, náhan tuhbi trungah naldáh ya radzínan alto. shíncahyi, dzichxí gahca náha yáhga pinu yáhga pinu náha tuhbi yáhga altudza rahcan, ay nuhuan batahga shí este ay núhuan batahga núhuan este shí vara lázarachxi. bihé lagácadzan ruhúnan par shñiáha jóscahn madxídu ruá yíhdzi bwín cádsha tuhbi nedziú núhura este madxídu láh ríh lóho guihdxi astáh núhun núh yáhga dxitziraa núhu. conocidoran pur este rahcaran yáhga líhic, este shbáhanan shchxiróho shín desde chin dzóhobah biñíhin radzínan este dziáhan shinca´yih yíhdza dzichxí gahca núhurah ewte yáhga. dxiéhe lac han náhan tuhbi yáhga nin shchxin nuh lahyi ríh lóho guihdxi Por este resistencian ah lóho garalohotih, shchxíhi despues de que rúhugan núhu vueltah este shchxínrabahn par este rahca léhe, léhe gui´dxaha lahyi ríh,. lac han este núhunbuañin pur este resistencian a, a que ruhunran guanta shchxí roho shín, madxíduhu este núhudza este stuhbi yáhga nin náha mayormente casi pur. sierrara slóhon este gadxá yáhgachxi, nin náha yáh guídxi, yáhguinrachxi láha yih ríh, este nahpanuh tuhbi costumbre lóho guidhxi núh, de chin este gahca. navidad o gahca año nuevo riahga chxihugaraban ya riadzúhu dzaneherabah bwín yáhgarah chxí lóho yáhgachxi este, shtruhungan náha shí bachachichxí, yáh láhan en vez de. batahgan núarahn shí vara lázinchxí en montón néhedza yáhgachxi radxúyin chin shbídzin chin madxíduhu este chéherabah che gachxiúgarahbahn, riáhan guídxi, nichxí. rachiñinuh buen, náhan guídxi chin esté guibidxi guibidxin per este gunáhc raa shchxínahan o chxíuchxidzi shchxináhan par este, gatáhanuh dxí ca´dxa.